الاجازة المفضلة عندي هي العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى بتبقى اجازة جميلة جدا لان العيلة كلها بتتجمع وكل مكان يبقى مليان ضحك ولعب وهزار والعيال الصغيرة عمالة تلعب مع بعضها والكبار كمان يكونوا يلعبوا وينفخوا البلالين ونتغدوا سوا.